Ma anche li i polpi va be al an a sun a sun sai nen se definìe pes o n'aut tipo d'animal comuncue, sai ch'a sun bun cun le patate i polpi, lu li si sicür, lo li pös garantilu mi <noise> schersu comuncue i polpi bo, anche li, n'a propi ne idea